عمري ما فكرت، وما أدري يعني إذا يعني هذا الكلام اللي بجوله بيكون صح ولا لا، بس أعتقد إن أقل قوة بدنية تكون الرياضات اللي هي مثلاً السباحة، لأن أعتقد السباحة يعني كده المية تشيلك، ف فتحتاج قوة أقل، لكن الأكثر قوة بدنية، اعتقد ممكن ركوب الدراجة، ما أدري، أحس إنه كذا فيها مجهود.